أكيد طبعًا <noise> <hesitation> مثلًا اثنين وأربعين، سبعة ثمانين، خمستاش، ستة، ثلاثة وتسعين، اثنين وعشرين، واحد وخمسين، ثمانية وسبعين، ثلاثة، مية، <hesitation> صفر، <hesitation> ثمانية، خمسة، ستين.